पक्षी छ आवाज़ लेगे ते शरीर हिले ते या अपने पंख ते फड़फड़ा ते और एक दूसरे की दुर्गन सूंघते या आँख बिटिनी देखि ते बात करदा